Koɓaa yi kaã yi tiri hmukudawa ra bə kwasə nə keẽ kobaa yi kaã yi tiri huru kudawara ɓa rau, ko ɓaa ki yi kaã yi ngə tiri bə laba kaã yitiri hito, kaã yi tiri tone kaã yi ngə tíri mbəsa pelelele hur kuɗa suwa rau bə kobo yaa kaã yi tiri ra ɓa ɓən piɗa kuɗa ɗǎǎn ɓən tomaa hana senda ya’m nira ən tom yaudəkwaãre yi miniu yaa huru hu huruya sedede yín tomsal ma huru kudwaya, mee ngə tentenara pə ngə ko ngə kobaa ngə na ete mee keẽ ngən tiri hur kudawa pə hur kudaasiyi yi kangga nganiu akangra. Bə nə keẽ maaso ɓau pə nə tomon yaake kənəi ɓə mə tonesi bə ɓan baã ɓa ɓə marsə kǒǒra fau dara hito peera ɓolia ɗura hitora kakts ku run hit ɓoso bə semsəra ɓa semta, bə rus ɓosara ɓa soɓaa luk ts bosara bə ɓən səksə mee bosa ba senira pə ɓetsəɓa feẽ ɓaa kito ngaa empaa ɓə pəts ɓə tər rab. Tatən ɓə kong rara pə bə ɓaataí ɓaa hifɓoso ndə kulaksakre ke maa ndə hit kiiyowa, hit kiisiyo ma tiiwon haã dǎǎ ɓən ru kweẽt a falte ɓoso suwai ɓaa ɓə rusə kweets talte hit kulaksak səba ɓaa huun kadawa ɗən mbəsayaa bən sesəb u ɓongwara, ko ngə hoo maaso ɓaa sǒǒ piɗimsi hiĩ bəka dǎǎnda a ɗaj diito ko ngə wər kware sə ngaa yaake yi hudu hudu hana para welasa pə mee ɓə kana seyoo nəi ngau ngə wər hur ku ɗa kə ɓaa huruwa, tone yi pa yiri keraa e` kene yi pa yi ti tone e ɓə tom pala ate yi mon ma lawa ateu yi ko yi foo ate ɓə hǔǔra hǔǔra maaso ko ngə ho hamtər ɓoss ɓaa takəta taɗa ka mon maaso koa ham a kəta səta kwayab kwayab kwayab, kwayab. Ɓetsbai bə ɓoli ɗengekə a dangrəra hitore bən senggən ɓən sengge Paa ɗa edsiya sam keẽ usutu yín wər ngai tanda tomsaya yi wər ngaa dur bə dsə ɓawa kwa sayei hur kudawa ən tomsə kənsas wai ɓə paako hito usu ma tone si ɓən kongsən konga seɗe suwai kə ham ɓə ko ɓə kaɗa hitsiyo a hit kiiyosiyo a kwaksakra səra ɓoɓasa mee kěě yin yau hur kuɗa suwa, ən tomsə ngaa ko hur kuda kawai a hito ɗǎǎn ɓetsəɓa ɓə haa tab ɓə paaki hitkawa bə kangga a hint siyo meen tom yi senggei ɓet ɓəsə ma hur kuda ba səɓa ɓaa hurkurɗa ɓoli a hit kaa yi lesəwa ɓosoto ma tonesi ɓə kangsa hit kiiyokawa yín wər nga a hur kuda ɗǎǎn kənsowai kang kos hama kurak ɓaatənə ɗəm a koa hama sərma ɗəm a koa hamas hob ɓaatəwa ɗəm ɓetsəba ɓən ko yaã ɓən ham hamala dangrəra hitosəra ɓən ham ɓən ko yaã, ɓə ko ɓə ɓə taasə ba wo bə kad haman kěěno, tone ma kere ɓam kəm kəmmə, edsiya yi ma’â mei hurkudavsi sem a hitora hurku jawai tiras ra, hurkudawai ɓan haasənhaa bə kəngaa tombai. Ngə kura fəd kəra likarkav ra kə ngə ma’aꞌ dəda hurkudara dəda hur kudara kənsofiding mee ngə kura fəd kəra a likarkav kaahwa nə kə ngə ma’ǎ dəda kaa hurkuda ra, mee ngə sem ma lausiyi ra ngə sem ma lau kə ngaa ma’ǎ ɗəɗa hur ku dawayara u peesəwa mee kem waãgo ngən sen ɓǎǎ, ɓǎǎ ɓəngga hana ngə kavau a těě liurs fěě kə ngə fomaa tebtebra kundara maaga lwasa, ham ko ngaa tiri ɓa semre, a taare lumuꞌusu semra lumu usu a likarkar kaahwa ɓaa ngə fədkə ɗəɗa pamsə mee ngə sikaa sinɗa ngə masenɗa ngə sək tinima ma siyo u kə ngaa taa hurkudawawa mee sem maasora ɗəda hurkudakəra sem ɓol a hausəka ɗəm.